Raha trondro manta izy an, dia ataoko hoe iray andro ihany angambany dia efa tokony ampiasaina fa manjary mivadika ilay izy dia <hesitation> sanatrai manapoizina an'ilay olona mihinana anazy. Fa raha trondro masaka indray izy dia ataoko hoe eo amin'ny telo andro eo mbola afaka hohanina tsara raha nijanona tao anaty vata fampangatsiahana.